راح نبدأ جولتنا في العالم. <hesitation> العالم التاريخي، مثل <hesitation> اسم المعلم، وبعدين نروح للسوج، وبعدين نعدي المدينة القديمة عشان نشوفوا فيها الثقافات والتقاليد والعادات وش يديروا، في نهاية الجولة نعدوا ال <hesitation> نعدوا للمقعد المشهور <hesitation> نشوفوا الطعام، الأكل ال هناك، الأكلة المشهورة فى المكان، وف هالدولة.